شوف اوخيي انا راني جديد هناية ومنعرفش مليح لبلاصة هدية وراني حاب نروح للبوست بوليس <hesitation> ويعني مركز الشرطة كيما نقولو حنا ومعرفتش الطريق يعني ادا تقدر توريلي وين نروح شوف هاي الطريق قبالة ولا الي من جيت ولاوفهمني برك اخويا